गिरगिट गहेवाला एगो छोटा, छोटासा मतलब तनीचुका एगो जनावर बा । ऊ खास कहके ऐसनका झारमे रहैए या गिरगिट लङरी रहैए, दु गो आँख रहैए, मुख रहैए, नाक रहैए, कान रहैए चारगो गोर रहैए, आ ऊ गिरगिट बरी चलाख रहैए काहेकी अपन जौन रङग बा न बरा बदलैए । केखुनी केकरा कैसे बाट कौन पिलुवाके कैसे मुवाएके बा तखुनी ऐसन रङग बिदली कि केकरो थाह न चली । गिरगिट औसनका टाइपके रहैए औइसे गिरगिट कैसे किरा कैसे पिलुवाके मुवाइए त ऊ बेसी कहके लुकल रहैए आ जब पिलुवाबा निकलैए त पट सिन ऊ अपन घेटवा निकालके मुवाइदिए औसनके ओजिनासे चलजाइए जैसे कि आदमी रही न त लोकर जाइ । बहुत सिधापन देखाइ लेकिन ऊ भित्रीके बहुत दुष्ट रहैए, औसनके कर करके किरासबके मुवाइए गिरगिट ।